Lo ti kwsin gu'n zak idzalma nakzë ic̲h̲ë plat giꞌb, plat porselana, nak ic̲h̲ë tas, plat yu gana sdzalma plat nx̱en, guꞌn c̲h̲ak xc̲h̲oꞌb kwalkier nex o gana zak lo tib kwsin idzalma, guꞌn nak gianlay.